<noise> nithu jungu, nithu yu, nithu ni, nithu nu, nithu n'on, nithu jon, nithu yatu, nithu jni, nithu na, nithu the, nithu the jngu, nithu the yo, ge bitan ngo nanu.